पियाज आऊर लहसुन के ठंडा जगह में रखल जाई। चाही ताकि ओकरा के लंबा समय तक टिक सके। आऊर सुरक्षित रख सकय एकरा ल हवादार टोकरी। के उपयोग करे के चाही न कि सील बंद प्लास्टिक। में नई त ई जल्दी खराब हो जईते एकरा अगर। टोकरी में रखबे त ई जादा समय तक चलते।